කුරුල්ලන්ගේ ප්‍රධාන සන්නිවේදන මාධ්‍යය තමයි තමන්ගේ හඬ. ඉතින් අපි <hesitation> අහල තියෙනවා අපි දකිනවා කුරුල්ලො ලස්සනට ගීත ගායනා කරනවා කියල. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඒ ගොල්ලො ගොඩක් සන්නිවේදනය කරන්නෙ. තමන් ඉන්න තැන ආරක්ෂිත ද <hesitation> තමන්ට සහකරුවෙක් හොයාගන්ඩ ඕනෙද <hesitation> ඒ වගේම අනිත් අයට අවදානම් තත්ත්වයක් කියන්න අවශ්‍යද <hesitation> ඒ හැමදේටම ඒගොල්ලො හඬ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ.